<hesitation> Tanjona am'regny vola- amy sisiny marokoroko amy vola madiniky regny koa zany gnan'olo jamba regny, igny zany amantaran'olo jamba fa hoe ty vola <hesitation> karaha zao prix-n'ty vola ty, montant-n'ty vola ty, karaha zay koa asan'regny <noise> tsapatsapain'olo jamba regny zany amantarany hoe zao is- ity montant-n'ny vola ty.